A sëcund dë cume fazi cözi la roba <noise> lon che mange al e ëmpurtant o menu, se fazi frigi trop, a diventu dë cibi, mangé, coze da mangé trop pezande, se faze böi trop le verdüre o faze böi trop la früita për fe le marmlade a i va vìa tüte le vitamin-e